अ इन्ग विज एप्लेज्क्सलम्ने ब, <hesitation> द गन ब इन्ग नि चोउन्त्र्य् नि फ्रए गुबुन्मेन्त्स चोउन्त्र्यो थन्ग्इन् गु ब, सए नित क्सय् इन्ग कुअ विज नन्ग्उ जये। पे विज कुअ इन्ग एप्लेज्क्सलम्ने गु ब, इन्ग फर्स् इन्ग थन्गन् विज एप्लेज्क्सलम्ने ओफिसो। पे ओफिसो थन्गने इन्ग इन्ग दोकुमेन्त्स् फर्क्उ, जिजि दोकुमेन्त्स् नन्ग्उ, पे दोकुमेन्त्स् फर्क्उ इन्ग इन्ग फोर्म् लनने, पे अप्प्ल्य् फोर्म् कुअ लनने, पे अप्प्ल्य् फोर्म् कुअ फर्क्उ, जिजि नन्ग्उ अप्प्ल्य् फोर्म् उ, पे फोर्म् कुअ फिल्ल् उप् क्सलम् नने म जने। इन्ग दोकुमेन्त्स् फर्क्उ म जने, इन्ग च्लेअर् <hesitation> दोकुमेन्त्स् कुअ इन्ग होनने, अप्प्ल्य् क्सलम्गन्। अत इन्ग जिजि वेरिफिचतिओन् नन्ग्उ, पोलिचे वेरिफिचतिओन्, मैब वेरिफिचतिओन् जन्ग्उ, पे वेरिफिचतिओन् कुअ इन्ग लनने, <hesitation> विज ओफिसो थन्गन्, विज ओफिसो थन्गने æप्लेज्क्सलम्ने इगन्, æप्लेज्क्सलम्ने इनि उन्उ जुन्ग विज कुअ म्न् नैजगन् अर्।